fækkun ferðamanna getur haft áhrif á þjóðarbúið segir fjármálaráðherra Hollendingur sem selur ferðir til Íslands merkir samdrátt í fyrsta sinn í mörg ár og segir að

íslenskrar ferðaþjónustu séu að baki leiðtogi stjórnarandstöðunnar í Venesúela segir að á næstunni berist neyðaraðstoð frá nágrannaríkjum það verði prófsteinn á hollustu hersins við stjórnvöld hvort hjálpargögnum verði hleypt inn í landið landbúnaðarráðherra gæddi

sér á sviðakjamma úr Þingeyjarsýslu þegar undirritað var samkomulag um bætta merkingu matvæla í verslunum erfitt er að komast á hjólastól um heilsugæslustöðina á Akureyri gömul og úr sér gengin lyfta skerðir aðgengi hreyfihamlaðra að læknisþjónustu eftir nærri hálfrar aldar starf lætur Ragna Fossberg af

í ferðaþjónustunni munu hafa áhrif á þjóðarbúið að

mati fjármálaráðherra Bandaríkjamaður sem selur ferðir til Íslands segir að aukning sé í sölu á sama tíma og forsvarsmaður

ferðaskrifstofu merkir samdrátt farþegum sem fara um fækkar um tæplega níu prósent í ár samkvæmt

Isavia sem var kynnt í vikunni mestu munar um fækkun

sem fara aldrei út úr flugstöðinni en samkvæmt spánni fækkar þeim sem fara inn og út úr landinu aðeins um tvö prósent ég hef ekki áhyggjur af því í sjálfu sér að við vöxum ekki á sama hraða og við höfum gert undanfarin ár þótt það dragi eitthvað úr fjölguninni megum við ekki halda að það séu slæmir tímar fram undan nú er þetta okkar stærsti iðnaður gæti fækkun haft áhrif á þjóðarbúið já já vissulega en þá að líta að þessi nýja stóra grein er til viðbótar við þær stoðir sem við höfum byggt á til þessa þannig að við erum miklu sterkara hagkerfi ég gerði ráð fyrir heldur meiri fækkun ferðamanna til landsins þannig að ég fagna því ef þeirra spá gengur eftir þannig að þetta yrði ekki mjög slæmt högg fyrir greinina ef þetta gengur eftir nei

þessari grein munu hafa áhrif en við megum ekki gleyma því að við erum komin á allt annan og betri stað í efnahagslegu tilliti með greininni Icelandair

hófst í Laugardalshöll í dag hana sækja sjö hundruð þátttakendur frá tuttugu og einu landi bæði seljendur og kaupendur ferðaþjónustu sem hefur selt ferðir frá Bandaríkjunum

segir að spá Isavia um fækkun ferðamanna komi á óvart hinum megin Atlantsála hafa menn aðra sögu að segja

segir að um það bil fimm prósenta samdráttur hafi orðið í sölu ferða til Íslands frá því í fyrra íbúar í Venesúela fá á næstu dögum neyðaraðstoð frá nágrannaríkjunum segir Juan

leiðtogi stjórnarandstöðunnar í landinu aðstoðin er í trássi við fyrirskipanir stjórnvalda í Venesúela og það er undir hernum komið hvort hjálpargögnum verður hleypt inn í landið leiðtogi stjórnarandstöðunnar í Venesúela hefur lýst sig réttmætan forseta landsins hreyfingin í kringum hann reynir nú hvað

forseta Venesúela að segja af sér og hefur víða fengið stuðning

sagðist í viðtali við Reuters fréttastofuna hafa haft samband við stjórnvöld í Peking og Moskvu og biðlað til þeirra um stuðning næsta skrefið í þessari baráttu segir

er að skipuleggja bílalestir með lyf og hjálpargögn sem eru af skornum skammti í Venesúela í trássi við fyrirskipanir stjórnvalda

sýnir engin merki þess að hann ætli að gefa völd sín upp á bátinn tugir hafa látist í átökum lögreglu og stjórnarandstæðinga undanfarna daga og vikur stór mótmæli hafa verið boðuð á morgun fimmtíu milljóna króna þak á styrki til einkarekinna fjölmiðla kemur sér illa segir fréttastjóri Stöðvar

forsvarsmenn héraðsfréttamiðla fagna frumvarpsdrögum um styrkina við fögnum þessu frumvarpi þetta er líflína til fjölmiðla á ögurstundu galli við frumvarpið er að það er þak sem kemur sér illa fyrir fréttastofur eins og þessa við viljum stunda

stunda með því að setja þak er verið að setja minni stuðning til þessara burðugu fjölmiðla heldur en til hinna það sem umræðan snýst um hjá einkareknum fjölmiðlum er þessi stóra spurning sem ekki er búið að svara auglýsingamarkaði eða ekki þetta breytir því að ég sé fram á að fjölmiðlar eins og okkar verði áfram til allavega einhver ár í viðbót þar á meðal að blöð verði að koma út að lágmarki fjörutíu og átta sinnum á ári þá eiga net hljóð og myndmiðlar að miðla nýju efni daglega frumvarpið er nú til umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda þar er komin ein umsögn frá ritstjóra

punktur is sem gagnrýnir það skilyrði að þurfa að birta fréttir daglega á staðbundnum miðli sem er rekinn af einum manni stundin kemur út hálfsmánaðarlega og fellur því ekki undir

en heldur úti virkum vefmiðli minn skilningur er sá að við föllum undir þessar skilgreiningar vegna þess

sem skrifar prent og net þá er gerð krafa um að

miðlarnir skrifi á íslensku það gerir Reykjavík ekki og fær því ekki neitt leiðinlegt að við sem ekki teknir með við erum að þjóna mjög stórum hópi á Íslandi útlendingum sem eru búsettir á Íslandi

að álag sé á heitavatnskerfinu í ekki meira kulda en nú er segir veðurfræðingur almennt hafi köldum dögum fækkað undanfarin tuttugu ár frostið hefur ráðið ríkjum um allt land síðustu daga á suðvesturhorni landsins hefur verið samfellt frost í rúma viku gripið hefur verið til ráðstafana í höfuðborginni í þágu heimilislausra með fjölgun og lengri opnunartíma ásamt fleiru met var slegið í notkun á heitu vatni á höfuðborgarsvæðinu í fyrradag og Veitur o h f virkjuðu viðbragðsáætlun þremur sundlaugum á Suðurlandi hefur verið lokað vegna vatnsskorts og Veitur vara fleiri stórnotendur við yfirvofandi takmörkunum á heitu vatni fólk hefur verið beðið um að nota minna af heitu vatni heima og á vinnustöðum Veitum í sjálfu sér en þetta kemur mér samt pínulítið á óvart vegna þess að mér hefur ekki fundist neitt sérstaklega kalt ég hef nú verið að tékka á þessu aðeins hvernig þetta hefur verið miðað við fyrri ár kemur gömlum lúða í þessu fagi að svona köldum dögum hefur fækkað mjög mikið frá því sem áður var

tuttugu árum þó hafi komið kuldaskeið í desember tvö þúsund og ellefu og febrúar tvö þúsund og tvö svo mælir maður þetta kannski

hefur aðeins borið við að ég hef fundið fyrir gigt í kuldanum núna eins og tvö þúsund og ellefu en ekkert þar á milli trausti furðar sig

skuli koma álag á kerfið við ekki verri aðstæður en þetta stjórnvöld í Washington tilkynntu í dag að þau hefðu sagt sig frá samningi Bandaríkjastjórn sakar Rússa um að hafa um langt

skeið haft samninginn að engu því hafa stjórnvöld í Moskvu hafnað og segjast harma þessa ákvörðun nú tekur við sex mánaða ferli sem endar með því að Bandaríkin verða ekki lengur aðili að þessum samningi mjög slæmt aðgengi er fyrir hreyfihamlaða að heilsugæslustöðinni á Akureyri maður sem þarf að nota hjólastól segist varla komast hjálparlaust á allar deildir gömul og úr sér gengin lyfta

er eina leið hans um húsið heilsugæslustöðin er á fjórum hæðum í sex hæða húsi aðalafgreiðslan er á sjöttu hæð og þar er aðgengi beint af götunni og meðal annars hannað fyrir hjólastóla en af jarðhæð komast fatlaðir ekki upp nema í lyftu og það er þeirra eina leið á aðrar hæðir hússins og lyftan er komin til ára sinna hún er mjög þröng það þarf að opna

handafli og

á lyftunni eru allar úr lagi og það virðist vera mjög erfitt að stilla hana

hún virki eðlilega það er ýmist þrep ofan í hana eða upp úr henni hérna er ég stopp með hurðina líka ég kemst ekkert hér maður gerir ekki ráð fyrir að fara einn

þarf eiginlega að gera ráð fyrir að vera bara með aðstoð forsvarsmenn Heilsugæslustöðvarinnar segjast reyna að hafa lyftuna eins góða og aðstæður leyfi en ljóst sé að hún verði aldrei góð húsnæðið leyfi ekki stækkun og þótt hún verði endurbætt verði hún alltaf of lítil og því ekki lögleg skoðað hafi verið að breyta vörulyftu í húsinu í eða setja lyftu utan á húsið en það séu ekki færar leiðir það sem kannski flækir þetta mál er að það eru nokkrir eigendur

að þessu húsi og þeirra hagsmunir eru misjafnir og kannski ekki samstaða um hvað á að gera eða hvernig og Jón Heiðar segir að þetta slæma aðgengi snerti fjölmarga þetta er

mikið af eldra fólki sem sækir heilsugæsluna og svo eru menn eins og í minni stöðu og fleiri sem þurfa að notast við hjólastóla göngugrindur og alls kyns stoðtæki sem eru bara

í Ástralíu hefur meðalhiti í einum mánuði aldrei mælst jafn hár og í janúar yfir þrjátíu stig Veðurstofan í Ástralíu staðfesti þetta í morgun hitabylgja hefur gengið yfir stóra hluta landsins undanfarna daga og vikur fyrir rúmri viku mældist fjörutíu og níu komma fimm stiga hiti í bænum port

Augusta á suðurströndinni sumarið í Ástralíu hefur einkennst af öfgum miklum hitum og skógareldum

sums staðar og úrhellisrigningu og flóðum annars staðar margar af þekktustu persónum íslenskrar

urðu til í förðunarstólnum hjá Rögnu Fossberg ragna segir nú skilið við RÚV eftir næstum hálfrar aldar starf

hefur unnið með öllum helstu leikurum þjóðarinnar í mörgum af stærstu kvikmyndum á Íslandi auk þess að farða frétta og

segir nú skilið við RÚV eftir fjörutíu og sjö ára farsælt starf en hún verður sjötug síðar í mánuðinum þá átti Ragna stóran þátt í

að skapa sumar af eftirminnilegustu persónum íslenskrar

persónurnar urðu til í stólnum hjá henni sko eins og hann Þórður húsvörður setti hana á og þá sá maður eitthvað

svo bara varð karakterinn til

að við höfum gert þetta í

eins og fleiri karaktera bara það var svona persóna sem var til í stólnum um leið og kollan var sett á hann við ákváðum ekki fyrst útlitið á persónunni heldur bara smellti henni á og svo bara málaði hún mig þegar upp var staðið

ragna er menntuð í hárkollugerð og saumar sínar kollur frá grunni hérna er Björgólfur Guðmunds hérna er Jón Ásgeir hérna er Eiríkur Fjalar

stórum alþjóðlegum verkefnum nú síðast að stórmyndinni Arctic með Mikkelsen í aðalhlutverki ég varð stundum bara hissa þegar hún setti framan í mig einhvern mann ég

hérna er Ragna að vinna með síðasta hausinn

úr því að sminka í svarthvítu yfir í villandi merkingu í matvöruverslunum segir formaður

var undirritað samkomulag um að bæta merkingar á matvælum eitthvað hefur borið á því að merkingum á vörum í verslunum sé ábótavant eða þær séu hreinlega villandi nú stendur til að bæta úr því þannig að upprunaland vöru fari ekki fram hjá neytendum þessi maís hérna hann er til dæmis frá Hollandi með nýju samkomulagi á að tryggja betri upplýsingar á umbúðum um framleiðsluhætti lyfjanotkun og umhverfisáhrif ásamt ráðherra skrifuðu fulltrúar Neytendasamtakanna Bændasamtaka Íslands Samtaka iðnaðarins og Samtaka verslunar og þjónustu undir plaggið dæmi um villandi merkingar í matvöruverslunum sem er náttúrulega mjög miður og ætti ekki að finna sér stað það er eitt en svo

bara réttur fólks að vita hvar sem það er hvort sem það kaupir mat í búð eða á veitingahúsi að vita hvaðan maturinn er sem það neytir þessi sviðakjammi sem landbúnaðaráðherra gæddi sér á í hádeginu kemur úr Norður Þingeyjarsýslu það er mikil krafa um það í dag að fólk geti áttað sig betur á

á uppruna þess sem það hefur hug á að kaupa og þetta er skref í áttina

að mæta þeim óskum næsta skref er að skipa samráðshóp með fulltrúum þeirra sem koma að samkomulaginu ég vona bara að hún vinni fljótt og vel og skili af sér

á Skólavörðustíg í Reykjavík eru saman

á Íslandi til að þreyta keppni í svokölluðum þar er Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður já heldur betur

þurfa að standa á hjólunum án þess

er þetta ekkert hættulegt höfum ekki lent í neinu

það á ekki að vera nein

þegar þeir eru að undirbúa sig eru þeir í heitu tjaldi

víða stillt í nótt einkum á landsins því er viðbúið að frost verði töluvert og þá einkum í innsveitum heldur mun draga úr frosti næstu daga og hiti gæti jafnvel skriðið yfir

frostmark eftir helgi Theodór Freyr

veðurfræðingur fer yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum

Haukur Harðarson

verður með í íþróttafréttum kvöldsins Kristófer segir að honum hafi verið verulega brugðið að heyra kynþáttafordóma í sinn garð í viðureign k r og Tindastóls á Sauðárkróki í gærkvöld með látum í lið Los Angeles

gærkvöld eftir sautján leikja fjarveru og

og Petra Vlhova voru efstar og jafnar upp á hundraðshluta úr sekúndu í stórsvigi kvenna í heimsbikarnum í alpagreinum í dag fækkun ferðamanna getur haft áhrif á þjóðarbúið segir fjármálaráðherra Hollendingur sem selur ferðir til Íslands merkir samdrátt í fyrsta sinn í mörg ár

íslenskrar ferðaþjónustu séu að baki leiðtogi stjórnarandstöðunnar í

Venesúela segir að á næstunni berist neyðaraðstoð frá nágrannaríkjum það verði prófsteinn á hollustu hersins við stjórnvöld hvort hjálpargögnum verði hleypt inn í landið landbúnaðarráðherra gæddi sér á úr Þingeyjarsýslu þegar undirritað var samkomulag um bætta merkingu matvæla í verslunum erfitt er að komast á hjólastól um heilsugæslustöðina á Akureyri gömul og úr sér gengin lyfta skerðir aðgengi hreyfihamlaðra að læknisþjónustu eftir nærri hálfrar aldar starf lætur Ragna Fossberg af störfum hjá RÚV margar þekktustu persónur íslenskrar

urðu til í förðunarstólnum hjá henni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

við vonum að þið hafið það sem best um helgina þökkum ykkur samfylgdina í dag það sem best um helgina þökkum ykkur samfylgdina í dag